. Ami owu okpọdọkhọ yok ami akpọñ itu emi mmekeme ndikpon itu emi nka. nkedu nte inokon ko. nte inokon oro nyemde ndika nkadu do edi ke mmekud ubọk utim oro ndiọñode ndinam esuk eyem owu do nke efak nakn oro. edide own anamde utim oro idukho do. Ana ete ami nka mak otudọ ami nka nkayam mme owu nyuñ nyam idem. mi. nka nkodiñ do mkpoñ nkan emi. Nka nkedu do. manwam mmowu. mmam se anade ete nnam. Ana nkud ke enyene mkpo emo adade min aka do. mme nkwe akpan utim adade min aka. mkpoñke itu emi. siak sidude ko mmom nko odu. owu idọkho mmi idahami yok ami nwọrọ mkpoñ iru mi. ana edi ke owu oro atiñ ubọk utim ami myemde ndinam do. atiñ ama ono inn beto ami mka do. mak nkedu ntoño utim. mme utim ntro midukhọ ani mme nkakha.